Unum kpu unyin, unum kpu uvaa, unum kpu ntaarh, num kpu naa, unum kpu ntɔɔ, unum kpu utɔi, unum kpu utɔvaa